Ny milina fanasana lovia dia misy fitoeram-bilia izay an, apetraka eo ny vilia sy ny kaopy an, dia avy eo an, atsofoka an, dia idiana ilay izy an. Dia misy <hesitation> zavatra vitsivitsy regle-na izany eto ivelany eto toy ny hoe adiny firy izy manasa an'ilay izy an, <hesitation> sy ny hafanàna. Dia regle-nao iny izany dia avy eo alefanao an, dia izy manasa an'ilay vilia ao sy manamaina an'ilay izy. Dia rehefa avy tapitra izany ilay fotoana an, dia afaka avoakanao ny vilianao madio tsara sy efa maina tsara.